La lavatris a serv për lavé la roba da vesti e le cumpunent principai a sun ël cestel, ël pes, la pulsantiera, l'oblò e a servu per lavé la roba sensa duvela lavé a man <hesitation> e pöi a fa la centrifuga cuindi al a a l'agiüta già ën poch a süese e pöi dopu ün a la stent e al büta vìa